Te este ya’a chii ka kantuyo nte’e jii te’e trasnuyo, te este ioo nte’e, ioo ntoko ioo este chicha, ioo este <hesitation> nu iootu ituyo yeetuyo ntíxí, yikí.